נערף בּלי סעיב על בזאף דיאל אלנס ولاכן תּנזים אלוואקט מחם בזיאף, חאוול תמשי תנעס פוחד אלוואקט תאבת כל לילה באש אלג׳יסם יתעד עלא אלרותין אלמנטזם, קבל מא תנעס בּעד עלא אלשאשאת ואלקאפאין, וג׳רב תסמע מוסיקה חדיאה או תקרא כתאב, ותעד מנבה בעיד שׁוּיָה באש תצטר תקום באש תטפי, ומע אלוואקט ג׳אדי תולף ותפִיק בּסיהולה.